نشتي نعمر وقت الفراغ يا اما بأني نروح ال <hesitation> لصحابي ونروح ندور معاهم نروحو نقصرو، يا اما نعقبو نلعب <hesitation> نلعب بألعاب الفيديو على حساب الق-قوصطو وعلى حساب المورال. وإذا كان الجو مليح، أحسن باه نشتي نعقب فيها وقت فراغي هي ال <hesitation> تروح التحواس <hesitation> نروحو نحوسو مع <hesitation> مع صحابي.